جنوب أفريقيا جوها معتدل فيها صيف حار في بعض الحتات زي جوهانسبرج الشتاء بيكون بارد شديد في المناطق الجبلية أما في السواحل الجو بيكون معتدل وظريف طول السنة بيكون فيه شوية مطر في الشتاء يعني جوها بيختلف حسب المنطقة لكن غالبا بيكون معتدل وفيه فصول واضحة